یونان د فلسفې، هنر، او ډیموکراسۍ زوکړه ځای دی. دوی دودیز جشنونه، مذهبي مراسم او د کورنۍ ارزښت ته پاملرنه کوي. خواړه یې لکه زیتون، فېتا پنیر او سوولاکي مشهوره دي. یوناني معبدونه، افسانې او موزیک د دوی ژور کلتور ښيي.